मोर् जानल कपडन्के नाम सर्ट, पाईन्ट, भेस्ट, गन्जी, कट्टु, टाई, कोट, दौरा सुरवाल, बिलौज, गुन्योचोली, बख्खु, साडी, पेटिकोट, कुर्ता सुरवाल, जिन्स, टोपी, हुडी, स्कार्फ, ब्लेजर, बाथरब, स्विटर, नहंगा, अंगीया, हुनियाँ, स्कर्ट, साल, फिरांक, ढाकाटोपी, ज्याकेट, रेनकोट, मोजा आदि हैं।